Amerika madaniyati turli millatlar va an'analarning aralashmasi bo'lib po'p madaniyat xususan kino, muzika sohalarida dunyoga katta ta'sir ko'rsatgan shuningdek tezkor hayot tarzi va texnologik rivojlanishlar ham mashxur.